والله هوايتي المفضلة الرياضة خصوصا <hesitation> كرة القدم يعني هي مو بس هواية يعني هي وسيلة إني أتواصل مع رفجاتي الناس اللي أحبهم يعني تحسسك بالحماس وفي نفس الوقت يعني تعلمك التعاون لأن هي بالاخر تعاون فريج يعني وكمان أحب اللعب في الهواء الطلج وهي تعطيني طاقة وحماس.